Karazagna legume ndraiky edy zegny: misy tomaty, karoty, poireau, poivron pomme de terre, de tongolo o, tsirebiky, laisoa, de misy corgety, de misy sosoty, de sakaitany.